Woma fé nfuturuma la ko. Ngniminone siitima lacki. A déye féénangh fi mu yick fo an ruuwuma, mu yick fo an ruuwuma mu di wonfo ndar yé-ndar yé-adi-afi-yé-yé-fa dééne fi yé. Mbhunghune ma kottu yanghma nfé ni fu mbunbu. Woma fu jicka kottuma go nérine. Na lanni kaa jééne, afé niir. Ma wora man aniini <laughs> nangh la mu la kumsa kottu fu jickama. Woma dan, anansi ka nii di nsaana, a fu yiitati dé. Ma ka bhuukala, dhiiki nsaane yé niir lo. Katung nsaana worama a lhaasini woma <laughs> a la fé niirma la ko. A la fé niir. A la limbine fo lé, fo tumma a bhéckatoni. Worama a bhéckatoni, nanghna woma laasa kottu fu jickama. Ma wima i laasinani, i wa kottunani jicka dé: ndi nsaana fé niir, ndi woma fé niir. Katung woma fiina, mu lhaso, ma kotto-wo-wo-wo mbighima ndari ifé ni, wu jickama nfé ni. Njiigi la mo mu yick, mu gnéghafo ni, ka lhaaso.